أفضل أن أكون فنان كوميديا <hesitation> أحب أرسم البسمة على وجوه الناس أحب أضحكهم <hesitation> بحب <hesitation> النكت والطرائف بحب كل هذه المواقف المضحكة، <hesitation> بحب الناس تكون مبسوطة كتير، وانا ببسطهم.